ña kuu ña nuu ñuu yantiu ra kò´o ko ña isiki na ko yatyi ña ni ikiki na ntasa ntuara ku takuantiu si sanaatiu yuku kuantiu ra isiki ntiu nta tiikù kantiu ra sa´ra nta punta kui so xini tiikù kantiu ra ikara sa´ra ntakanuntiu tiikù a´ra kuntentiu kantakantiu nta nuu ñuu ni ñaka ni si iktu´n li sa´a atantiu sa´ra isikintiu nùù ñuu a ta tiempo sake ra sa´ra kuantiu ntakintiu túu tiama ra sakuintiu ntii soo ista ru ra kinto ña xikama lika´ra ñaka sa´ntiu tu ntatyi súku´n katyintiu ra tuka isikintiu santiu ve´e li santiu kurra sa´na ntiu santiu katyintiu ñaa santiu iyti santiu ñaka hua ni isikintiu ntasantuva ntasatu ra viti ra viti takuatyi nti viti ra ni kisiaa tyi isiki tyi ñaku ñaa pelota katyina ra ñaka isiki na si ta´na a u isikituna inka ña ku pelota ña sakatyi sía´na katyituuna ra ñaka hua ñaa isiki nti takuatyi nto viri so mintiu ntasa ra koña ka ni isikintiu tyi ñaa ntituu ña yuku ha kuantiu nùù takui ha kentiu ñaka ni kua ni isikintiu ka nua ni sianuntiu ra ta sani va´a ni kua tyi koni sativi ña ku ña takuntitu kaá ya viti ra nua ntonti ntotu takuaty ha ko kanani tyi nia kakua tyi ra nia satiun tyi ra ni ve´e tyi ko ntativi tyi ra nia kutyi tyi koa kuniso tyi ka sa tyi siaña kuu tyi si ña kuntii ñaa ya viti ñaku ña kaá ña nteenae ra nanantituso nahua kuni mi tyi ra ñaka sitanintua tyi ra ko kuni tyi ka sakua tyi kokuni tyi ka satiun tyi ko kantisía tyi ka ñaka na´a tyi ko kantisiá tyi ka ña ka ata tyi tyi ni ñakua hua sakintona ve´e sakua nùù tyi kokuni tyi satyi nikaa soka kuu ñaha ntee tyi ra ika kutuva tyi ta tantakanini ra kutuva tyi ña va´a ra ta koña ra ntiinu ña u´vaa nteetyi ntitu nuu kahara ñaka hua sa siña viti ra ñaku ña na katye ña ko in in ña ni isikin tua a ña tanintiu ra koña yaa tyi ñaka hua ni isikintiu ñuu ntiu ni